أنا أفضل أني أكون فنان كوميديا. لأن الضحك هو أحلى علاج لأي هم أو توتر. كونك فنان كوميدي خلي عندك القدرة على نشر السعادة وتحسين مزاج الناس. حتى في أصعب الأوقات. الكوميديا تقدر توصل رسائل قوية بشكل خفيف وممتع. وتكون مصدر إلهام للناس عشان يتعاملون مع الحياة بروح مرحا. أما الرقص هو فن مميز وشيء ممتع بس الكوميديا تكون أعمق وتأثر في الناس بشكل أقوى.